Yandepuere ñavae kua tetaé oime ñanoi oporopoanovae, tai jekiareta, papakaregua, jare oporomboevaereta, ñavaevi supe jokope <hesitation> tupa oipijo vae, i oñonokavivae, oñonolavi kua sistema computación vae, jaramiñovi oikatu <hesitation> oyapo mbae <hesitation> papakaregua opa jokuareta yaesa rambueve oiko kua ñanaretaé omaemeevae